दुसऱ्या बाशेण जाकेट मुणचें एक तोर ठोंडें घालतां पॉय ती जिटून ठोंडी लागतां। आनी आपल्या गोरम दवोर्टा, दुसरी जाकेट मुणचें हांव भोपाक वाटण घालतलो पॉय ती मका सोडयक याडि येता।